المتاحف تعجبني التاريخية والعلمية العلمية الاحفورية مثل مالديناصورات احبها التاريخية الي بيها المومياء بيها ال <hesitation> يعني الشسمه بيها الوثايق القديمة الي اول ما سنوها مثل متحف اللوفر بيه اشياء